اول شيء احرص اني اكون ودود ومنفتح اشارك في الفعاليات المحلية اسجل في نوادي رياضية او ثقافية ابادر بالسلام والحديث مع الجيران برضه ممكن استخدم منصات التواصل الاجتماعي للانضمام الى مجموعات مهتمة بنفس الهوايات اللي بحبها دايما اكون صبور وافهم ثقافة المكان الجديد عشان اكون جريب من الناس